Lera fandriako zen̈y, tsy de maharitry mandry ela be; zah farafaela zen̈y an̈aty alin̈y araiky adiny dimy, fa ny tokotro ny ho izy zen̈y fandrian'olo araiky tokony maharitry eo amin̈'ny adiny valo eo normaly amin̈any.